Eey, ñeeñal ina waawi ɓamtude renndo ngati kala ko renndo kollirta ko ñeeñal feewni ɗum. Ko ñeeñal ñeeñata finaa-tawaa, no yimɓe nguurdi, galleeji mun en, kuutorɗe mun en fof ko ñeeñal. Ɓamtaare alaa gaa gaa ñeeñal.